Beh sens'atro me sentieiva pezo se nisciun o vegnisse a-o mæ maiezzo sens'atro perché a-o mæ mortöio se no vëgne nisciun o no o l'é un problema mi no ghe son e no me n'accòrzo. Se d'invece no foïse vegnuo nisciun a-o mæ maiezzo probabilmente me saiæ despiaxuo e fòscia anche un stissin preòccupou.